டேனிஷ் உணவுகள், இறைச்சி, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் டார்க் ரை ரொட்டியை பெரிதும் நம்பியிருக்கும் அதன் சுவையான உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்றது. இதில் பிரபலமான உணவுகளான "ஸ்டெக்ட் ஃப்ளெஸ்க் மெட் பெர்சில்லெசோவ்ஸ் பார்ஸ்லி சாஸுடன் மிருதுவான வறுத்த பன்றி தொப்பை. ஸ்மோர்ரெப்ரோட் திறந்த முகத்துடன் கூடிய சாண்ட்விச்கள் இருண்ட கம்பு ரொட்டியில் பல்வேறு மேல்புறங்கள், ப்ரிகாடெல்லர் (பான்-வறுத்த மீட்பால்ஸ், மற்றும் ஊறுகாய் செய்யப்பட்ட ஹெர்ரிங் மீது ஒரு காதல், அடிக்கடி வேகவைத்த உருளைக்கிழங்கு மற்றும் சிவப்பு முட்டைக்கோஸ் போன்ற பல்வேறு பக்கங்களுடன் சேர்ந்து. டேனிஷ் பேஸ்ட்ரி என்பது நாட்டிலிருந்து வரும் நன்கு அறியப்பட்ட இனிப்பு விருந்தாகும்.